Fomba hike- hikarakarana hoditra maigna ndraika dia sara izy na ohatra ka sasana madio aloha, dia raha vita zany dia ho an'zaigny mahazaka anany dia hosorana tintely, ho an'ny sasany dia hosorana ilo, i sasany ndraika dia efa misy krema efa fampiasaina aminanzy a vidiny amin'ny labotika zegny misy ananjy akagny.